जशी मनश्यानी भाषा अस्तात, तशीत जनावरांचें सुधा आपली भाषा असता । प्रत्येक जानवर आपल्या भाषेन एका मेकाकडे बोलता । तशीत कुतरांची सुधा आपली भाषा अस । कुत्रे एका मेकाकडे बोलपाक एक प्रकार ची तेंची भाषा वापर्तात जेकां आमी कुतरांची भोकपाचो आवाज मंतोव । कुत्रे एका मेकांडे खूप काही बोलतात आनी सगळ्यांग आफों तेंची एक मीटिंग जाता तयार ।